Kulini mah zaman, zaman nah saka ɗah waha an nthakah mah gah bara masari wala ankah sule kuma gah mati nthakah, kalfa miragu ngani mah gah bara kwini ko sakaaɗa wala an <hesitation> du aru ntivu ga mati kalfa miraku kasi ka ƙachimta karati kara ngati nsira akwa miiga. Amah ngani kulin kuri magure barah nthaƙah ni, nthakah ɗugu ngani kulini toh dubua kumiya maƙar dubu kuma ati ga mati nthakah gu palah toh kah kulini nmwara mati walah kafa mirakun bu, kagusi kaguti mah gara lukwa kabsiku ati gupala bar guwutu kalfa, toh ndi ƙutalaga na uwallaka pal, kah na brah rakah ka vatata skele tin nɗi palaga dubu kah aru ntufu, walaga kwa kiɗe ƙamta ɗa hirwa. Anti gu thlata anti gu matah, anti gupala toh kulini mah didipa yarusi hara kal yawa kukani nziki matu shikafabubuwala baban bulah. Magu mnur asi njir shikafari babau bulah sai dubu pal karyawa ɗiɗi pan ngani ƙulini gah tsi dubu pal, ƙar yawa ɗiɗipan ngam kulini kureri ga tsi dubu nkweh anbila gir hamiyasu ga madan lear. Gupalah toh ka kulin ti gadika kuba mati kalfi miraluunwa nmwabu kah matu baka thlivan ƙa njini gu nmwari atsi njir baleani ɗak puwa akwa tasayyor imir gwada ciki, hadauri dapala dubu pal kah aru tufu gu kiɗi ka kididah wallah dubu kah arunfur ahawa nmulah mah gatal masarna tirau sai guka dubu ka aru ntufu.